هفضل إني نحضر فيلم وحدي لما تشوف فيلم تقدر تركز على القصة والمشاعر اللي فيها وبدون إزعاج تسمع فيه، لكن الغداء يكون مع الأشخاص ليه متعة خاصة ويكون أكثر متعة.